Ya, ôhatra koa misy e, voan'ny rangotra zegny môkany izy e, <hesitation> mila sasagna malô izy vôlohany ndrindra, de <hesitation> avakeo alaigny zegny izy, afaka asiàgna sira izy e, miaro ny microba mba tsy hiditra akeo, de misy nin'ôlo sasany ndraiky avakeo mbola randr- rarandrararahanjare betadine a, misy nin'ôlo sasany hono <hesitation> asiàgna siramamy, samy amy metôdy agnanjy.